Bun yi wo to a ɲu nwe o han vɛwa se, n'we le ɲu bwi, a oo han vɛwa se ,han yi ɛ boni.